जु यु वाशिंग मशीन छ सु काम करदी तै म एक मोटर होंदी जु तै थैं जु टब होलु टब म सु मोटर लगी होंदी और जब तुम स्विच आॅन करला और तै थैं चलोला सु मोटर घुमी तै सु पानी दगडी कपडा तैं अपना घुमोली और तै थैं साफ करली।